اذا ماقدر ابطل تلفوني راح استعين بالانترنت اجوف مشاكل مشابهة على اللابتوب مثلا اجوف شلون قدرو الناس الي مروا بنفس التجربة وبعدين يمكن بحاول افتحه اجوف اذا في خلل من داخل او ابدل البطارية وجذي او يمكن ما فيه جارج مخلص